Kaliwa na kwa na sar na nyer na nyo satan nyinesar nyiteen na nyo nanyer ko. kogir kaliwa koyir na kwa yir na sar yirna nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyona nyer kuti nati kwa yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer kuti nati sar yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer kuti nati nyer yir kaliwa yir a kwa yir a sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer kuti nati nyo yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer kuti satan yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir na nyo na nyer yir nyiteen kai sorry kuti satan yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nye, kuti nyi nesar. kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir yiteen yir na nyuna nyer kuti nyiteen yir kalila yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir yiteen yir a nyo na nyer kutina nyo na nyer yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer ku kulewa yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyme sar yir nyiteen yir na nyo na nyer kulo ku kalika yir na kwayir Kalila yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyine sar yir nyiteen yir na nyo na nyer kulewo kuti nati kwa yir Kalila yir a kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer. Kulewo kutinati sar yir Kalila yir na kwa yir na sar.

Yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir yiteen yir na nyo na nyer kulewo kuti nyine sar yir Kalila yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar yir nyiten yir na nyo na nyer kulewo kuti nyiteen yir kaliwa yir na kwa nyiteen yir na kwa yir na sar yir na nyer yir nanyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer kulewo kuti na nyo na nyer yir kaliwa yir na kwa yir na sar yir na nyer yir na nyo yir satan yir nyinesar nyir nyiteen yir anyo na nyer kule na haa kwa yir kaliwa yir na kwa. Yir na sar yir nanyer, yir nanyo yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir a nyo na nyer yir kwo, kule na ha kwa yir koyir kaliwa yir na kwa, yir na sar yir nanyer yir na nyo yir satan yir nanyer yir satan yir nyinesar yir nyiteen yir na nyo na nyer kulewo kuti nati kwa yir kaliwa yir a kwa yir na sar yir nanyer yir naaa nyo yir nyinesar yir nyiiiteen yir na nyo na nyer kule na ha kwa kuti nati kwa yir Kalila yir na kwa yir na sar yir na nyer yir nanyo ir satan yir nyinesar yir na nyo nanyer ein yir-ein yir na nyo na nyer kulo na ha kwa ein kuti nati nyer.